Qogʻoz ishlab chiqarishning juda koʻplab turlari mavjud boʻlib, u asosan yogʻochdan olinadi va turli xil oʻzgarish jarayonlaridan oʻtkazilib, yaʼni kuritilib, yuvilib, yoki rang berilish jarayonlari orqali tayyor boʻladigan murakkab jarayondan oʻtadi.